हमें नीदरलैंड्स की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता है। हमन एते की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानत हैं। जैसे की नीदरलैंड्स की संस्कृति विविधता पूर्ण है नीदरलैंड्स की आधुनिक भाषा डच है। इत्ते के अधिकतर लोग डच भाषा बोलत हैं। और नीदरलैंड्स में सभी द्वारा बोली जात है। नीदरलैंड की संस्कृति में मैत्रीपूर्ण औपचारिक स्वागत करने वालों जादा सांस्कृतिक हैं। यहां पे हर कोई घर जैसो महसूस कर सकत है। नीदरलैंड्स का खाना भी बहुत अच्छा होता है। इत्ते के लोग एक दूसरे को सम्मान करत हैं। अपने से बड़े को हमेशा आदर से बुलावत हैं। इत्ते पे साहित्य कला और नाच गाना के भी बहुत जादा महत्व दयो जात है। इत्ते की सरकारें भी इन्हे आगे बढ़ावत हैं। नीदरलैंड में स्त्रियां के भी काफी समान मानो जात है। पूर्णरूप से नयी पुरसों बराबर मानो जात है। पर काफी अधिकार दए जात हैं जिनसे की बे औपचारिक जीवन अच्छे से जी सकें।